Kodi na'a xiidi io momento jaja ña'axi kuenda xeeni'inina jádi koja ja xeeni'inindo tedi io mudo ja naka pedirndo perdón ndii io ja ni xe'edeendo ja ai xeeva'ando tedi xeeni'ini ta ayiivi io ya'atnii nun ndeekundo naku ka'antiundo maándo paándo ta abuelitondo ta ñaanitna'ando tedi io manera jadi ki'indo nuun ndekude tedi xi'ikando perdon ja nakuva'ando ndii anu meendo jiaa kuja ku consejuna jajakaadando.